satellite nei don jodda haa der saare mon ko kuma hander office min wala yaana gham don naftire be sembe be guda didi sembe gotel mei woodi humboo betadhum motion force jeedidi mei woodi gravitational force so gravitational force mei don foo wada satellite mei yidi nadhum haa leddi sanan mortion force mei boodho dasa dho wartira dhum haa henduu woona mei so non-non o'n dillata dho don foodha so sembi mei latti gotel so non-non satellite mei dinghata wainatu gho hander saare mei ko ovit mei wala yana